Ewa anao n- fampiasa crayon ndreky, tsy kara stylo! _x000D_ Stylo io tsy afaka fafana; fa raiky ty ndreky: afaka fafana; kôfa itanao manamboatra sarin'i mamanao anao; kara itanao lava sofina kara ranga sofinazy io afaka fafanao ataonao ambanimbany! _x000D_ Karakara zany zan- ampiasanao crayon io.